Për nui ucidental vantage le bachëtte a n'a dan propi pa gnüne, sarìu pa ën gradu dë mangé. Mi për mangé al e mei che dövru la furciulin-a e ël cutèl, përché cun la furciulin-a t'ënfilse la roba e cun ël cutèl t'la prepare e la taie cuand al e necesari.